X̱i'k nak spej, lë' gunu xki'n par gwiyma, gwiyma loma y stibu lë' spej c̲h̲i'k nak kamion ney spej par xwiy chofer lad x̱its gan xku'n gobic̲h̲e lad x̱its gunu xki'n spej.